कंगा बाल सीधा करनो को गणो अच्छो साधन छे ये मददगार छे। जब कंगा बाल पर चलावए तो उका जो दात रहे उलज़ावा बाल का धीरह धीरह सुलजाए देज वा आसानी से उका <hesitation> सीधा करे देज अगर कंगा का दाता पतला यानि की पास पास होई तो ज़ादा सफाई से बाल का सुलजावा। अगर मोटा होई तो गुंगरेला बाल नका आसानी से सुलजाए।